excavator ni dhum mota manga margha nyi'e beh naftiran beh magha ha wasugo lambatu to beh wadai lambatu a wawan naftira beh magha a wasa to'a yidi a wasa gaska ha der leddi a naftira beh mota mai to'a wasai ghenale a wawan a naftira beh mota mai fuu beh do viya gha excavator gha wala inde beh fulfulde amma inde mai mota gasowo leddi yidi